Agar men Yerdagi oxirgi odam bo'lsam, vaqtimni qoldirilgan bilimlarni o'rganish va tarixni yozib qoldirishga sarflardim. Shuningdek, omon qolish uchun zarur bo‘lgan vositalarni izlab, tabiatni o‘rganib, kashfiyotlar qilar.